La coltura de Pakistán pos está cogía delo mossulmán, polo craru. Peru alogu tienin cosas propias ena gastronomía comu'l biryani. I ena música pos tienin astilus propius comu'l kathat i el qawwali. L'artesanía es anombrá polas sus alfombras, comu Irán. Me figuru que tamién aiga anguna infrugencia delo indú porque afinal estuvun juntus mentris qu'anduvun pallí los inglesis.